मोके आजकालकि संगीत सुनन अच्छो लागत हए । काहेकि मए आजकालको युवा हओं । असिको दशक गजब पुरानो हुइगओ । नब्बेको दशककि संगीत चहिं सुनन अच्छो लागत हए । आजकल अरिजितकि ग्–गीत सुनन मोके अच्छो लागत हए ।